Squirrel ɓe waawna fiinooko nefaama, ɓe ɗaande be ka faande hokka fiinooko. ɓe haɓere hokka miijeeji kamɓe fiinooko nguje ka deftere ɓe.